Karazana loza voajanahary fantako: <hesitation> tadio a, cyclone a, de <hesitation> kerè a, entany, <hesitation> seisma, de horohorontany, ake koa fekaran'ny rano a, de tadionà fasika.